د سترګو رنګ، مختلف رنګونه شتون لري په شمول د نصواري، نیلي، <hesitation> شنه، خیزل ، خړ او همران، د دې سره سره بدلونونه په نصواري رنګ کې واقع کیدای سي لکه طلایي رنګ. نو ټول شاوخوا، <hesitation> تر شپږو نه اتو رنګونو پورې وجود لري.